Wolof muŋ fi, séeréer muŋ fi, bàmbara muŋ fi, soose muŋ fi, njaago muŋ fi, joolaa muŋ fi, naar muŋ fi, pël muŋ fi, saraxulle muŋ fi wax nga dëgg <laughs> ak tukulóor yi. Yooy yépp miŋ fi. Fukki làkk miŋ fi si li ma jàpp. <laughs> Yooyu laa de kii. Awsa yi ñiŋ fi, ñag yi ñuŋ fi; làkk moom barina fi.